Yauwwa bahimaroww donsow innenguro ani ilfo unajabu <hesitation> angoro diniyo bahimaro shingo wasi shaso pal da goduya eh dusumsinyro pal nduwka mil ma asasi odu ankal he aro nduwe, pal pal na awesiro laptu wadi ya eh gondu do gondu shadagi bam shagi ngoro sandu sha aligi mundu sha pal walla gasi do niro ndaliso uru bahimaro ulfo un a jabu ngra sharro iwaji memuyeh umshafadu eh isamgi isa bahima nom shaso ngoro lle isakayo ya he ade kuro koku barkerogi gishegogi balodo ghali sigantoro aduma ndasajh go uru gohan zugantoh pal do dugen suranki walla ndalwe ya he, mul wedu muwe pal koh Duma gobo isanadi du mundu faida rogo nduwansodu bahinnado mundu fairogo bahimaro sondugi nobo algiu wango yo eh wango barka gara danyyo iwagi mundda gara gotsalidu mulse eri ago mpi ango eh muduwolo hatta asuro do du fudaro isma sara difudaow la wahun niroo gade do mahgoyo fudaro isama ndifu dawo la wahum notsoeh fudaroqaro arari humda mo matssariyodu ndamsoro wah, mdelo mabra, emyagodu yamde duirengel imyagodu fudaron goro are dam sigemda du emfiulu derengel yahe emgaron ngi he fakquma fuda rasha nombal iodo siranki tsirogi kosa de taidu are ango eh dunsoma ma sagin komen gamdu gi ndadu sube Gishalaga <hesitation> gishalagodu dinsha liseso goshe din kandugohan nro gade tsonga dinda gokig yandiri gama dimmo mahigin waka sha kanso koda ankal hedu ambul kanso rakuro gade dawe yahe are angoso dimma mahegin waga tsogi nda dirigage gokigi keri subedu eri tseranki empi mensi yodu dinsha soda dinda asila wai nte nda dinda asila suwa ndan din shaso dinda asila sabur nondan fakquma dinda gerendan fakguma uro mu yodu shaso asuro mumah mengo shemin da feyeyo muma suwa hegogi dande shago andan gi danda de sabel sha gun maka ri godo shadu gisido suwa a woro gade gi atadu gunga shanko gunso nte kida roko ginso ne kida roko kefti dinbulanna saftun alal nduga sha angunsodi Uro gumen gamdu ken nda duri ga dan duga adi ankodu ladaro nda shago nduma dan goroso siranki mahugun waga usiren ko nya goronduniya fakguma ma hagin din shasoda nahan <hesitation> din eh mahan ngume ko ampul na wesiro patpalo danduloroda sha kan anso nako du barkelegi gisingi mumpaye pal gasidu ngoro mukhelima muksin so, sha palso asirodo godosegi godo gasebbidu numan no muukeh aga sha pal ansodo lambal yaye malsagi gingobo yalloko elbam son gadu dogi yakdolo embiyogi gisim gi yak hanno neron gadegi efelo mubazzar sogi nerokodo danhan nero aga kimani bassudu asiro dumiyan dumo anso kosi godo gasebbidu godolodu gin algepal goyallokoso goki yakhiro wazadu Gifahema mahigen waka dumiyan dumoso si godo ga sebbi du asiro simin angoso mukfa he siranki muk sumlowa nero garashado neron wasihbahimado megu dikigi bahimagi <hesitation> embogui embe danda ihan qume tam, gakure gakuro gondudan, uru ambul diguh eh ilgasi gahuro yahe ilwe, walla yagu bussawwedu bisko baldu illaoh hili kam wante dugum kango shansi yahe dal howh dan emyo faguma me amsi ekigi numan nodu meskin neman nodo aro shaso din na numan no mulhan algi faida gorogin a sha kanso goshe go du mahegin waga din eh mundiriga nda diriga halasigi gosam halasigi ndadi rigadu ginsa gun so weh zurriya nokun fa kguma mahire waga gen sharo godiruga langi nda she ge waisiminelsin algayodu Ehh-rri, ehri mil bido andu masil gasi gokuro ma mudose sha pal ma ilduse